Ndu mu oduh badu durum, badu kam durum bu mamam. Onweru nge me Nweru mmekpa-ahu, ele-oshin zurum ha me zegun aru, nqaru ankwa kwaru akwa zi na akpan hia du oro nsuku mamam nu heme zegu anru nu ele. Oshin bunahialam me rekpa, chinahiam iwe anrum nu okoro me chigwu ne je anrum. Mamam ka num ma daziru ali, njikwa mamam ma ndah ah me ye me, nu okwu ogwo iwai eleberere ele oshin Nunahiarum na akpa. Mamam ka num ma daziru ali nu chineke Nweru aya ji ne me ha, nu chineke kam jiri mea zinu alakahia ham me jegu anru, bo zurum onshi kam ya du ozuoba, nu chineke kam je meh nu ma ya, nu chineke kam ye ziya Nye je krou num ma ogwo kam, nye je kwosamam anya-mini naya. Njikwa mamam ma ekamanum Nhakam obiya ma Nye iya ka nu oge me ye okwu ogwo kam du- Lam ordu me ye me ola. Okanum ma le nu anwa humam nu badu nweruuke neje nu ogbudu ankpa odah ochi gbaji mea, be kwura je oro egubishi, before elenwa ya maya he elenwa ya malala ba gbaji me-lem ya, be gbuyimelem ya ochi, nkanu mamam ikuma am, okwelem ma ine kwem nkwa nu nwa je ishinum aka ja gbaziyanum iwai nu oro iwai ma ngwerum kwo ogwa kam, oka ngwa ma kwa ma nkwa akwa kam abali atoh, nwom ye me kanum mamam ya suku ma, ma kwa ze akwa ka ah, nu ma ya-ria ehi ighugby and ma ria-la ehi-igbugbu ya agada, ke obara ngbali-elu ye ji bia ma, nu oza nye je digba ma, Mamam sukum, nkana ngwa nu ag anu na ka ah ngwa anu nye-gam iwai, mamam meru bu bah ora gweya iwai nye gam ngwa ma kwa ma, su ma gweruru iwai kam bidoh kwusi agwa eleh nwe iwai kam ma nahia-ru. N bia kanum mamam nu imenem nu ibu nne ka ndah, oweh iwen ndah but juwa bu nne ke nenyea wuri nneya anyi ndumuodu the whole ayi jiri wuru nu oro. So nkanu mamam ngwanui imenem o su ibu nnem ine zukwam enzih haka imenum oza nye ederezi nweruike menumya kwekalam juwa bu nne, juwa bu nne juwa bu ndah meh nweru menum okpa ha nu ah, kwosamam anya mini akwa elebadu ma hia-la nu ndorum-ogwo, elebadu kalah nu ma gworu iwai bila gbahu nu iwai kam, oza nye magu nge meh jiri kwukwo ogwo kam. Obuh ndumuoduh nne nye rum, ngerem masi ndumuodukam, gworu-masi nu owu ne-zeze. Duko nu obochike tah meh bele nwe nmekpahu nsuku nnem, nkana kanum, gezim ogbuduankpa maya ga, su haka ye oburunum oma. Mamam ya ka num ngwa gnru ah buru haka meh ah, obochi izi-kam yo burunum oma, nna gazi nu ruwhu, ngworu masu owhere kam na kpase nnem. Okwu-le obele abamba nka na ibama nbah, gwodahie ovu ali, mamam mele nu iwe ye wea nu oro nka na ikwu ma. Kule oka-ka nbara ika su aiwa meh ola, ah aiwa nwe ndah, oka num obah oro abali whuya okanum nu anwa nulam Nhe meh kwuru. Aina dazurum ah nu owu-ze na ga-ze nu-ruhu, so oza ndumuodu nu am nne durug nwonh, nwoah jezia ne me ze nhe. Ndumuodu nne ne nye-onwo bu ezimara ndumuodu, nye nne ne nye ndumuodu okwerine owa- wuteh nu ndumuodu kam nne nyereah, ha nu ho bula ojegwu ndumuodu kam zo soah ne zeze. Nye nne na kpamasi zi kwa sia abah, ga nu owosi mini nu ite pot, su be sikwa si nu bakwu, he nu hu bula ojegwu masi, enyi, ikwu nu ibeh bia gwo ba kana ishi aro nu ite, oge ka dulam nge iji e ishi aro oge ka dulam nge iji ishi ise, kam ge siru nu ihi gwo oro nne, nu ige gbute le he nne na kpai. Le ah ma zi ha mbara nne meh nweru ya bu ndah, ya bu olu. Ndumuodu okwuru oha ma ge-ga, ohe me ji na gaze nu wruhu, odumasila na kpa, mo hu na ikuh nu ibeh ele nu ogo nne ba ngngo nka nu ba ariu go ma nne anu ngugo, nne bu nne badu nwere nu bra, nne bu olu, nne bu ali, iwene mmek-paehi, isuku nnei odegamai ngwangwa ngwangwa. Ah meh biuru nwe nmekpawhi kam, obu nne biaru dogamanuye oza rumu nwene menumya obu ko nne, ya meeu olu, ya meru ali, ya bu masi nne me nweru du masi nu obochi ke tah. Mme neze ha nu hobula meh jegwu, Nka nu chineke ihu na ah meh whugwu nbara chebenu mamam moo, le gide num ya se gidah num mamam. Oze gu akwu se gidah, durua ze, dura yaa, maya ma sila njikwa nne ndah npa kilaru tah, oka num nu anwna jeru okpa okwukwo wuri na ekwu anwua rekwu masi lam ya nka na ngwa, ehh oge sim iwai ore ya la, ngwu kwo nbita, so ya bu ha ijiri nu owu nu budu bu ndumuodu nne aiyi ne nge ayai, nye gwe-dahieru rishi oye geli ndumuodu nye-gwedaliele rishi oye geli ndumuodu nne ne nye, oh obochi omenali ikwerre ga na zi, ai no wuje nul budu.